ഇഥേ ബേസര ഇ ബേസരനേ ഏന്കേലേ മന്സതേ അലോഛനേമ്। അന്തന്ദനദ ഏന്കേലേ ബേസര തിപിര ഇക്ക ബേത ബേത। കരന തിപ ഭേസര ഏന്കേലേ ദൈഥിഗ പ ഏന്കേലേ ഗിഥേ। ഉവനുന്ജി വിശയ അവോദുദു ഥന്ദുന്ജി ഗത്തനേ അവോദുദു। പന്ദിഥ ഏന്കേലേ ഗിരേഇഥോന് തിപ അന്ത ഏന്കേലേ ഗിരേഇഥനോ। വപുചി ദൈഥ മന്തന്ദല ഏന്കേലേ മാന്ത പ്രഏഇഥന। മന്തന്ദല ദൈഥ പ്രഏഇഥന മന്തന്ദല ഏന്കേലേ മന്ഗ്। ഗിരേഇഥനോ വപു നിരേഛി അപ ഏന്കേലേ ബൈന്കര ബേസര। അപുന്ദു അവഥന് ഥന്ദ ഏന്കേലേ ഇഥേ ഏന്കേല ബൈന്കര। ഇശ്ത ഇപുന ഉവന്ജു വസ്തു അവോദു ഥനേ ഏന്കേലേ ഇശ്ത। വയ്ന ഫ്രേന്ദ തിപുദു ദോസ്തി നകല അവോദു ഏന്കേലേ ഏന്കേലേ। ഏന ബുര്ഥു ദുര പോപേ അപ ഗവന്തേ ഏന്കേലേ ബേസര അപുന്ദു। ഭേസര അപനുപുന്ദു ഏന്കേലേ മന്സു കോന്ഥര ദുക്കന ദോഥോ। അപുന്ദു മന്സനേ ഥല്ലന വന്പുന്ദു അപ ഗവന്തേ ബേസര। അപുന്ദു ഏന്കേലേ ഏന്കേലേ ബേസര അപുന്ദു അപ ഏന്കേലേ। <hesitation> ഏന മന്സനേ ഏന്കേലേ സ്ത്രോന്ഗ വന്തോന। അവോദു ഏന്കേലേ ബേസര അപുന്ദു ഏന്കേലേ ബേസര അപുന്ദു।